No son mai stæta guæi da corsa mi, me piaxe ciù camminâ perchè me gusto o paisaggio, me piaxe ammiâ, ammiâme in gio, ma delongo eh miga solo camminando me piaxe ascì quande vaggo in sce l'autobo, eh mi son fæta coscì.